Wo nafaa warata baa le kaatu niŋ kuraŋo be nte bulu, tonbii n ŋa wo taamandi fo n ŋa a soto firikoo niŋ a be i bulu niŋ i lafita kalaasoo la i be a ke la jee le i ye a soto i te kodi bondi la a kunna, niŋ i lafita kereemoo la, sio i be i dadaa la i ye ke firikoo kono i ye a waafi i ye i la kodoo soto, i ye a ke i la haajoo ti hani i maŋ a waafi faŋ i si a dii i diŋolu la i ye a domo ni te a saŋ na moo ma.